komiði sæl og verið velkomin í

frá úrslitakeppninni í Skólahreysti sem fór fram í gærkvöldi heyrum af nýrri skýrslu um ástand lífríkisins á jörðinni kynnum okkur vísindamenn sem herma eftir köngulóm og fáum krakka um uppáhaldsbók ég heiti Sævar og nú verða sagðar Lindaskóli úr Kópavogi

þúsund og nítján í æsispennandi úrslitakeppni í Laugardalshöll í gærkvöldi það munaði bara einu stigi á fyrsta og öðru sæti salurinn var troðfullur af spenntum áhorfendum sem hvöttu sinn skóla til dáða tólf hraustustu skólar landsins mættust á úrslitakvöldinu keppt var í tíu undanriðlum um allt land og einn skóli komst upp úr hverjum riðli svo var þeim tveimur stigahæstu skólum sem ekki komust í úrslit bætt við

Heiðarskóli og Holtaskóli hafa verið afar sigursælir undanfarin ár og báðir skólarnir komust í úrslit að þessu sinni það var svo Lindaskóli sem bar sigur úr bítum með fimmtíu og sex stig en Holtaskóli var rétt á eftir í öðru sæti með fimmtíu og fimm stig Heiðarskóli varð í þriðja sæti með fimmtíu og þrjú stig

hefur verið haldin undanfarin fjórtán ár og frá upphafi hafa keppendur meðal annars tekið þrjátíu og fimm þúsund

og hangið í tvö hundruð og tíu þúsund mínútur í

klukkutímar athafnir mannsins ógna náttúrunni og lífinu á jörðinni og rúmlega milljón tegundir dýra og jurta eru í útrýmingarhættu þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem gerð var af alþjóðastofnun um líffræðilega fjölbreytni og vistkerfi sem nefnist og tilheyrir Sameinuðu þjóðunum maðurinn og mikil þörf hans fyrir mat og orku veldur miklu álagi á vistkerfi jarðar það á við bæði við um í lofti á landi og á hafi það eru líka mjög margt fólk á jörðinni frá nítján hundruð og sjötíu hefur mannfjöldinn á jörðinni tvöfaldast það er

fjórum milljörðum í rúmlega átta milljarða bara á fimmtíu árum samkvæmt skýrslunni þarf grípa þarf í taumana strax til að koma í veg fyrir að verstu spár rætist það geta allir lagt sitt af mörkum til að fara vel með umhverfið til

dæmis kaupa minna af óþarfa hlutum og hjóla eða ganga og svo er líka gagnlegt að ræða svona mál betur við aðra í fjölskyldunni og við vini sína japönsku fyrirtæki hefur tekist að líkja eftir og er vonast til þess að hægt sé að nota það til þess að búa til föt og ýmislegt annað á umhverfisvænni hátt margar tegundir köngulóa spinna vef úr léttu og teygjanlegu en mjög sterku efni kóngulóarvefur sem væri bara eins sentímetra þykkur gæti stoppað stóra farþegaþotu ef hann væri nægilega stór fyrirtækið

tók þátt í verkefni á vegum japönsku ríkisstjórnarinnar og þróaði leið til þess að búa til efnið vísindamenn rannsökuðu ýmsar tegundir þeir einangruðu prótín úr vefnum og notuðu það til að líkja eftir honum

ætlar að setja á markað

úr þessu nýja en segir að það væri mögulega hægt að nota það í ýmislegt annað til dæmis í bíla sem þurfa að vera léttir og sterkir en líka í hárkollur sem þurfa að vera mjúkar fyrirtækið segir að efnið sé umhverfisvænt og að það sé ekki framleitt úr olíu það á enn eftir að þróa það og gera það enn sterkara þá er komið að krakka

Skarphéðinsson og er ellefu ára gamall þetta er uppáhaldsbókin mín pabbi prófessor eftir Gunnar Helgason geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum já skemmtileg sniðug og fyndin um hvað er bókin um Stellu tíu ára gamla stelpu og hún er dálítið í veseni um jólin því pabbi hennar er verkstjóri og mamma þurfti að fara um jólin og svo er hún líka um ástarmál

útaf því að þetta er bara svo uppátækjasöm bók hún

ertu búinn að lesa hana oft einu sinni eða tvisvar ég má eiginlega ekki lesa

býr í nágrenni Frankfurt í Þýskalandi og hún fer í göngutúr um hverfið á hverjum degi alein það væri kannski ekki merkilegt nema af því að

hún ræður förinni alveg sjálf en til að fólk haldi ekki að hún hafi sloppið af bænum setur bóndinn á hana skilti sem skýrir málið